هو، زه کولی شم تاسو ته د می میاشتې په ډنمارک کې د هوا په اړه معلومات درکړم. ډنمارک په می میاشت کې د پسرلي په لومړیو کې دی، چې د تودوخې، رطوبت، او بارانونو له امله ځانګړې ده. د هوا وضعیت د سیمې له جغرافیې او ارتفاع سره تړاو لري.